Ad ezempi le verdüre al e mei mangieie crüe e pa cöite përché a perdu pa lur valur e pöi <hesitation> d'aut sai pa përché l'ai mai aprufundì sta coza si